Naa raana, ara laʃtabu kal ondey gut. Gut ta ti nɟa ki aɲida. Kari tawalka sah. <hesitation> wo ndeendet, tə ondey ŋgal maane. Maan urle kə re, re tawalka. Woo ndedik tə ondeɲa ŋgal talaɟa got azənot talaɟa daako. Talaɟan, kə tara, uzbu uzbu riyor naf ge se tariɲa, ko ne ndegə ra laʃa, kal oloɲe baan aana kow. Got deeti wala keko təə tə raabaɲa raabaɲ kot kə raan ta tə tawal ka. Woo ne ndek batan. <hesitation> tə maraɲi, agaɲ ɟazara wankow. Giyaan tə tawalka, woo batan, woo, riyanta, miʃil naŋg kilaa, naŋg kilaa daŋg kal iɲa ɲaa ŋgəələn. Co ɲaŋg uɲaŋg cu ɲako gezere. Tə rooko ɲaa tarr galaŋg ti wo ala kiɲa. Alakiɲ ʃan tar oho lele. Tə ogoɲa, woo naŋg karmatik. Karmoŋg nɟaa kə oŋg kab gal rookida.